من مزايا الشهره ااا أن الإنسان يكون محبوب من عدد كبير من الناس و الناس دايما بتحب تشوفه في احسن حاله والناس بتدعيله ومثلا لو عنده موقف وحش كلها بتقف جمبه لاكن عيوبها أن دايما الناس حاطه عليه ضغط أن هو دايما يكون مبسوط وهو واقف معاهم ااا مش بتراعي مثلا أن الشخص ده زيه زينا بس هو مشهور هو ممكن انهارده مش قادر يتكلم ااا كمان عيوبها في ناس مابتحبش التفاعل الاجتماعي الكبير ف موضوع أن الناس بتبقي كتيره كدا بيدايقها